Kuu xiko, kuu xiko xiau kuu, kuu xiko xiau uni, kuu xiko xiau uu, kuu xiko uxi kuu, kuu xiko uxi uni, kuu xiko uxi uu, kuu xiko uxi ji, kuu xiko uxi, kuu xiko ††, kuu xiko una, kuu xiko uxa, kuu xiko uni, unu kuu xiko uu kuu una, kuu xiko uu, kuu xiko uni, kuu xiko i, kuu xiko, onii xiko xiau kuu, unii xiko xiau uni, kuu xiko kuu xiko xiau uu, kuu xiko xiau i, kuu xiko xiau uu, xiau uu. Kuu xiko uxi kuu, unii xiko uxi unii, <hesitation> xiko uxi uu, unii xiko uxi ji, unii xiko uxi, unii xiko ††, unii xiko una, unii xiko uxa, unii, unii xiko iñu, unii xiko xiau uu, unii xiko kuu, unii xiko unp, unii xiko uu, unii xiko i, unii xiko, unii xiko xiau unp, unii xiko xiau uu, unii xiko kuu, uu uu kuu kuu, uu xiko uxi kuu, uu uu xiko uu, uu xiko ††, uu xiko una, uu xiko uxi, uu xiko uu, uu xiko uxa, uu xiko una, unu kuu kuu, uu. Uni xiko kou, uni xiko unu, uni xiko kuu, uni xiko i, uni xiko uxi unii, uu xiko i, uu xiko i, oko xiau kuu, oko xiau uni, oko xiau uu, oko xiau i, inu, oko xiau uu, oko xiau kuu, oko xiau uu, oko xiau i, oko uxi fii, oko uxi unii, oko uxu uu, oko uxi, oko uxi, oko uxi fii, oko unu, oko uxu, oko unu, oko unu, oko unu, oko uu, oko uu, oko uu, oko xiau kuu, xiau unu, xiau uu, uxu uu, xiau uu, uxu kuu, uxi, uxi, tía. Una, uxa, inuu, uiu, kou, uni, uui, i.